Aa s kaachivaturi yua jena’ari suni chii suni tuu kaa xáá kíuu ku’un chii nu tonto ku’u uu, uni ni kíuu te suni ni tee ni tuani chii suni tívíni suni te maa kuuja keeo a chiiri jiíí jenaíí te, tauni sua kii’i ro sua ni kííuu ku’un suanite kini’iniro naa keo keni’iniro chii nu tuu te ni tívíni suni te tua kuva’aga keo chii sa’a dañu ji’iyo kaari jiiíí jenaíí.